A' makoo' je'la' ma' tan uktukil u- utukul b'a'ax tan uya'lik ti uwet'ookoo' a' b'a'ax k'as kumenb'el y upusi upisik'al ma' tan utuklik <hesitation> tu manes taanil ti- ti kuxtal ti tulakal jach ma'lo'il kumenb'el ti kikuxtal uj ka' jaj juntuul ti a' paaloo' ti a' makoo' ti b'aje'laj a' uyaan <hesitation> upusik'al jach ma'ki'.